शुन्या बठे शुरु हुन्या नेपाली अंक ये प्रकारका छन्ः शुन्या, एक, दुइ, तीन, चार, पाच, छै, सात, आठ, नौ, दश, एगार, बाह्र, तेर, चौध, पन्नर, सोर, सत्तर, अठार, उन्नाइस, विश, एक्काइस, वाइस, त्याइस, चौविश, पच्चिस, छब्बिस, सत्ताइस, अठ्ठाइस, उनन्तीस, तीस, एकतिस, बत्तिस, त्यात्तसि, चौतिस, पैतिस, छत्तिस, सैतिस, अठतिस, उन्चालिस, चालिस, एकचालिस, बयालिस, त्रिचालिस, चौवालिस, पैचालिस, छयालिस, सत्चालिस, अठचालिस, उन्चालिस, पचास ।